lo nii mekamalu nna ninna, lo panna, enang lepo o enang sila. Sila gawamanoke lepo meka malako te te taneno ninpekalago reidi aliko reidi mali taneno, pokauka gawama. Peepo wau nauka redi ama lapalonauka redi ala, te gawaitoloko, pekauka inobaitoloko wela mule nuwainnang tewo busi mpo, pekamas koitai upo wai. Te sila, sila te sila waliaino upoai. Teng tewo nado, tewo te peepoketai os amas aukateu ka goitai upoko, os ispoketai ka upoko Tee teu ule wate lepo meeke nii mekamalako, nado tuma tumanga konolima pis malinoliko, meka malilinoliko, kale uko. <noise> Silagoi tee buus pumba. O buusi tee ule manikuke asing pumbamo napo nugai kitau, napo kitauke waikabake. Okopoke ule kalasi nake asing, tewago lepo meka malako nadonga <noise> okoponnga pispis malima. O sila ule peekale <noise> kastango gawamo, lepo meka napo lepo nammee lotu lotu maliko.